إنك <hesitation> تصلي صلاة الشفع والوتر، و <hesitation> تتوظى قبل إنك تخش تنام، وتقعد مع أبوك وأمك وتسلم عليهم وتحب راسهم، وبعدين <hesitation> تقوم تصلي قيام الليل وتتوظى وتقرأ أذكار النوم مثلا وإنت على السرير وكذا، وتنام هذي أفظل طريقة إنك تفصل فيها يومك.